aku biasa ngoeng keta hang rebok one adat manggarai, khususnya one manggarai timur biasa hami hang one acara hang rebok. Itu ngoeng nganceng pareng agu kopi, agu teh atao biasa kole hang pendamping agu wae kanang kole nganceng. Hitu paling suka daku one makanan khas tradisional manggarai. eme kut hang rebok ata di'an paling enak tu agu kopi, kopi nganceng kopi pa'it, nganceng kole kopi mecik campur agu gula eme toe ga inung agu kopi pa'it kaut. Ter- tergantung masing masing selera.